Daafeŋolu minnu ka baluu jio ,ňee ka baluu jio kono le, saa ka baluu jio kono le, banboo ka baluu jio kono le, <hesitation> totoolu. totoo fanaŋ ka baluu jio kono le, totoo a ka baluu jio kono le.